No estó ciertu de tó peru me creu que conas anteninas se tocan i s'entrecambian las enteracionis. Afinal es un pocu comu las hormigas que van i güelvin pal hormigueru, pos las abejas diendu i golviendu pala colmena i, craru, pos entri vuelu i vuelu que van dandu paí abejeandu entri las xaras i las anzinas pos van videndu óndi está'l condumiu, que sonin bien enteligentis i amás mu pocu peligrosas, alo menus paquí pala parti nuestra.